﻿Opaeteko kuape tembiu ñamotini ikavi vaera jaeko yande puere yayapo fruta reta ndive jare yande puerevi yayapo soo reta ndive, jevae ndive, jukurai ñanekirei yave kua tembiu reta ondura yandeve, ani ipuere vaeravi yau oipotague ararupi jaema kua jeko peguara se aikuava kua tembiu reta ikavita jare jukurai ñamotini vaera jare jukurai vaera opa ara rupi ani arasa rupi ñanoivaera tembiu